Ko ichaj wre' e xaq xew kelul ataq k'o jab' ri xuy ichaj rech wre' ri xuuy are'jun ichaaj ri xaq uche jun k'eb'q'iij o xib'iik' keluul no'j nim laj ichaaj utz laj ichaaj re ri ktijik wre pwu qeq tinmit, i xaq kelul ri xuy teq kqaaj jab' te'q kqaaj jab' tkaal kk'iyik, kelul más pchooj, ktijik k'chi'ri e xuy nim rk'amik xuy ktijik ri xuy pu rya'l ktijik ri xuy yetz'maj ktijik ri xuy e <noise> ruk'knaq'ruk'jaws kyo'qok pu rya'l no'j xaq xew ate'q kqaaj jab' ya te'q kk'iyik chnooj ya qa chikchi'ktijik ri xuy xuq ke ri imo't xuq ke xaq te' kqaaj jab' keluul uche xuq ki rch'ij ri imo't qi'n, qi'n ju jrub'iik' no'j ri xuy ri ri kk'iyik ri kri'jnik ya te'rij chik qachikchi'ktijik, ri xuy ri ri napx xuq kee ri napx jun ichaaj ri' kelul te'kqaaj jab' no'j ri napx bieen ttikik ri napx, e xaq a chinchkee iik' rech jnob' si kqaaj ya'chrriij kelul ri napx no'j más irq'ijliil napx te' tqaaj jab' kelul k'chi'pchnooj, qatz rq'iij, ri ri napx are'taq jab'taq ichaaj ktijik i kelul xaq ju jrub'iik' rech jnob' nkere'njeel jnob'k'olik.